כ'וואלט ענדערשער געוואלט פליען ווי ווען אינוויזיבל אז אזוי קען איך ארומפליען די גאנצע וועלט זעהן אלע שיינע זאכן און אנקומען צו אלע פלעצער וואו איך האב אייביג געוואלט גיין, <hesitation> איך ווייס נישט וואס איך וואלט געקענט- וואס וואלט געווען בעסער אז איך- אויב מ'קען מיך נישט זעהן דאמאלטס, וואס איך וואלט געקענט אויפטוהן, אבער אויב איך קען פליען קען איך אנקומען צו אלע שיינע פלעצער